ऐन कई खाने छन, जिनकू शुखे की लंबे समय तलक राख सक्द। यो छन: जन की अनाज: गेहूं, चावल, मक्का जन अनाज सूखाण पर लंबे समय तलक टिकण। दालें: मसूर, मूंग, चना जन दाल सूखा राखण। सूखे मेवा: बादाम, काजू, अखरोट जैसे मेवा सूखाण स टिकदा छन। मसाले: मिर्च, हल्दी, धनिया जन मसाला सूखा के रखी सकदा।